शहर में शोरगुल ज्यादा होवे क्योंकि शहर में जनसंख्या ज्यादा पायी जावे ई वजह से शोरगुल भी ज्यादा होवे और शहर में जैसे वाहनो का शोरगुल का शोरगुल हो। और जनसंख्या का शोरगुल हो। ई वजह से शहर में शोरगुल ज्यादा होवे। और <noise> शहर में अत्यधिक औद्योगिक कारखाना लग्या रेवे। औद्योगिक कारखाना लगने से मशीनों की आवाज आती है। एके कारण भी शोरगुल होता है। और यहां पर वाहनों की क्षमता ज्यादा होती है। वाहन अधिक चले जैसे भारी वाहन हे छोटे मोटे वाहन है। इस कारण शोरगुल ज्यादा रहने की संभावना रहे। और गांव में शांत माहौल रहता है।